Vityi kuaka'i cha'an yukua aa yukua cha yukua chachiyo nu kue ke'en ma sayu katyi ma yu'u ke'en cha keyo ta tuku yukua koyo k+t+ kuatya chaño'o tichi yukua tichiyo cha kuenda ma sayu yukua ma t+kuxi yukua t+kuxi kuenda masayu yu'u yukua cha'i chi koyo se'i yukua ma yukua ma kando'o ka katyi kando'o yu'u yukua io cha'an yukua ke'en ma sayu chi se'i ke'en chiyu'u katyi chira katyi chi kora kua ke'i yukua ma kando'o kua sakuisechi ke'i ma k+s+ tyiva yu'u katyi kue ma k+s+ nu sakuisoyo ma yuku kuatya ma tyiyo ña tyiyo ya'a ña'rika kue mamari cha sakuisoyo yuku kuatya yukua yukua tyaichi +n chio ña keichi ta chakiche +ngaka chakachiyo mamari cha kuenda ma yuku yukua kuvi ma k+s+ tyiva yu'u sakuise ma kando'o tan'i +n uvi uñi ma soko kuatya ta tyi'i +n tyi tichi ma k+s+ ta sakuise i'ñiri chi'in kora a tu cahkua kusu koravi. Tyie'ka chakua kusu kora ñacha'i ñasate ñand+ chako'o kora +ngachio yu'u sate yu'u ta'i ma kando'o kue va'a tuku va'a na koo koyo chakuatya taña chi'kayo macha xiko ko yukua cha xikoñu nu ya'vi katyiyo ma <hesitation> pastilla yukua va'a kueña ko'yo ta yukua a tu cha'yo ya chaku'ya tyiva koyo se'yo chi'i kora make chaka'nu kora chi'iko ma yukua ma ndutya yukua ma cha sakuisoyo kucha'a katyiyo ma sandoyo tuku yukua yukua chachitoyo vi ña saña'yo chi koyo se'yo kueña ko nuchi yu'u tyi'eka katyi ma sandoyo chi kue va'a koyo yuku kuatya va'a tuku kue io cha katyi ma yu'u ke'en cha keyo j+'+n io cha'an sa'a kue'e chachachiyo ta io cha pues ke'en ma yukua ma chikayo yu'u ku'u chikayo yu'u ku'un chikoyo +n cha'a uvi cha'an yu'u katyi chike'en chakee j+'+n yu'u sa kuise ma mino ma mino yukua no sakuise ma chankuenda cha keyo sakuise ma yukua ma numa t+kuayu a tu io t+kuayu kuatya tuku yukua. Ton'i uñi t+kuayu ton'i ma uñi yukua ma numa tyivachi sakuise sakuise ta chaichi j++ va'a vi va'a j++ yu'u katyi j++ chi'in ma ndutya yukua nakas+chi ña kekayo va'a chakue ña ko'o koyo chakuatya tuku tari chakatyi va'a ña ko'ñu yukua ndutya t+kuayu kuiso tichi k+s+ tyiva kondo kuvando chi koyo se'ndo yukua chi yendo yukua chi ñay+v+ chio yukua tuku kua ka'i yukua ma t+kuxi yukua chaño'o tichiyo kua'i yukua kuaka'i kue tuku yukua ñava'a kue ña ko'on tichiyo kue yukua chi'in yukua tuku ke'e cha keyo tuku a tu ño'o ma t+kuxi yukua ñoo ke'e como kachiyo ma xita yukua chachi ma kot+ chachit++ xita chachiyo mayo chachikot+ takucha'an io cha'an chiyo chiyo kue yukua ño't+ vi yu'u katyi kue ndukuitayo satyari ndukuitayo chisoyo ma ndutya yukua ña kuiso ta to'yo ma numa mino yukua to'yo chi. Taii chakumi yuu kuá, ndava'a y yuu njuá tandió kuachi hí ndió tixhí makaxa'á taña kuixoña kuixoña kuixo makachiño iña'a, ñanrí ña'a kachín veveña'a koyo'ó ye'e yuu kuá chukandeyu yukachini chí ko'o nde manduchia yukuá chí kotá ta'a yuu kuá taketa kotá taketa kota chakayii yuu kuá ñakondo yuu tañanuu chaminó, makemakui matichí yuu yo'o chanio kaña koyo'ó nakoyo nuu koyó naka yo'ó makoyo manyuka, manino ña'a kandaduchá maminó kueya'a kaña'a na'a kovii kovii tamayó yuu kuá makomo yo'o tikoyoyu katichí yuu, kechen kama make makuen makekuechió kueyuu kuá atuma'a ma'a chayuu cheká tanakechí yo'o na'a kama tamaké kuayuu tukuu ma'a makachí yo'o inchevii kué iyaí kuacha mayaya kotemate michama katemate taka mate nguayuu, ña'a chachí konrá ñanri xachí konrá yioma machan kuchayu kuan ndakuu chayuu ucha chenguó kachí konrá chachikonra nikande chachi konrá nukunkuá nuu yavii ma'a tayavi tichí kaxhiá yuu kuá xaviño kucha chí kucha kanchavi kueña kachí konrama ñachachí yo'o kuá. Nikande chikuachiá tayo'ó, ñuu kuá nayo yo'ó ñuu nanyexo kachakuacha chikonrá, ma'a matekuayuu yo'o chikonrá yuu kuá ñuu kuenta kucha'a chachokonrá yuu kuá, nuu kanayenguó nikandeche katukuachí a'a nichachiyo ma'a mientras yuu kua ma'a yukuá, tuvii ciho ha'a chayó kuá yuu kuayi tuu kua chayó tuu kutu kua chi'á chi'á ñoo ñachi kachikonrá, ñavika ñaxa'a ñani kachikonrá.